کینیا دا پکوان اس دس سبھیاچاری وراثت دا اک وکھرا عکس ہے۔ جس وچ اوگالی، سکوما ویکی اور نیاما چوما ورگے مکھ پکوان شامل ہن۔ پارٹی، عربی اور افریقی روایت توں متاثر کینیا <hesitation> دے کھانے وچ چپاتی، سموسے اور گیتھری اور مکیمو ورگے پکوان وکھرے ہن۔ ساحلی پکوان جاوے کی والی وا، نجی اور ماتوکے <hesitation> ہور خطے دے وکھرے ہن۔ سادہ تے سادہ کھانا مکئی، آلو، سبزیاں، دالاں، گوشت اور مچھلی کینیا دے مکھ کھانے ہن۔ مکئی دے آٹے نال بنے ہوئے اوگالی بہت عام نیں۔ باربیکیو <hesitation> گوشت روایت دی ترکیب نال تیار کیتی جان دی اے۔ زیرہ، لہسن، مرچ، تھوڑی مرچ وغیرہ اس دے پسندیدہ مسالے ہن۔